Pues cañeisho soshgerar shot tincay tiaslonqueiliow ninshibelmand a veces que me acueñe miyaca cueñe lamac laan solomongon weish palee cueñe pamat payaquelombien quiam mamayan matawartar micomida tengo mis agua min deint arl mailart show mi comida pues shombierd mayliel